Raha hoe resaka fanatanjahan-tegna zagny dia foty no tegna hitako hoe betsaka <hesitation> mpagnaraka. Mpizaha zagny. Ary tsy vitagn'ny hoe mizaha fôgna fô sady midôla ihany koa. Zagny no tegna hoe fanatanjahan-tegna hitako, tegna maresaka zagny e, raha eto amin'ny firenena misy anay aketo.